Ny sokina na trandraka a dia biby monina any anaty tany. Manana tsilo izy ireo ka iny tsilo amin'ny vatany iny no ampiasainy hiarovany tena, eo ihany koa ny hafainganam-pandehan'izy ireo mandositra rehefa misy loza mananontanina, ary izy ireo de tsy mivoka raha tsy rehefa amin'ny alina ary rehefa andro fahavaratra.